Kan kayyaroni fi alga anabas wehdi fi bikan ahli fi bikan ammi wa abuyi, akher walla alga indi akhayan ishirin bakhtar alga indi akhayan ishirin finshan nigdar kan shuqul gamma kula na gum foga jami, nissaʼad fi baʼat na wa kan dola mafi kula dola bigodu bifkuru le abuhum walla le amhum wa dola binshu bi fattishu amma kan ana wedi da.